Iyaa tjimoo kutja mehee me me meyandja ovisasanekero kutja orwiihi ruzikwavi poo ru runo runozorecipe okutja orwihii tjimetjiwa kwete ko kongwatero ponganda tjimatukuru orwiihi aarusumisiwa monyungu uriri toho yotjihe rutenga motwamo miiya oamatarazu maku onge onge onge tjitavi ongesurisa indo rwiihi nawa kutja rurire orungi mena rokutja nao rwiihi otjikuria otjiwa mena kutja tjii tjiwaziki tji tji tji tjirira otjingi haamba noho tjikutisa okutja nao rwiihi tjimoziki utwamo meya omataazu otwamo mo mo mezuko <hesitation> mehee ngayeutu okusuma ngunda amaisuma nao oo oo oweza aaaa ngunda aihiyauta okusuma mo mo mo weza motwamo mongwa tjiwatwamo mongwa omeya nga aesuma ororo kutja rwapi tjiwazu nokurora kutja rwapyi oundju katiti oweza komeya mena kutja nao omeya yepwira tjinene ye ye ye yanda mwindo rwiihi okutja moso kuwesa wesa nao ngandu tjirappyi tjirapyi oisamo oo oo otwamo mbuta. Oo owoto ori oomwano umwe nao noho vella mokukura ete aaturi nao nu yari ovikuria oo ovihona nao tjimaizikwa nao ponganda mehee korosevate tja tukuru, iyaa tjitweya kovihuro twekuyekumuna ko oo oo omihingo omihingo miingi orwihii tjiruzikwa ruzikwa mehee tuzika tuzika momwano umwe tjimuna tjatuziki koresevate okutja tjimuna motjihuro nao utwapo meya tjinga yasuma mehee osumisa rutenga kotjiketis poo kutja mosumisa uriri monyungu kutja tjazumbo owezako ko mongwa otwamo mongwa kutja waa mehee orekene omongwa woye po po peke otwamo iya otwamo makopi woye yevari nao noho moso kutjevera tjiwatwamo rungi ruyenena okusurira pehi okutja mokukondjisa oku oku okuu oku okurekena aruhe kutjavii mekondjisa kutja metwamo oo oo makopi yevari mena rokutja onganda yandje etundu randje ritekimba poo yaa otwamo makopi yevari yorwiihi poyevari poo rimwe nohinga ayeutu okusuma tjiyasuma mosokutjevera mehee okaa moweza omeya nao oweza omeya ngandu mehee moso kurora noho kutja rwarwa rire orutaa orutaazu mehee mehee karuri kokukuta rukwao nao tuvengi nao tuurwa okuzika rwiihi mena tjaa. Irimwe uhakahana oku okupitisa okutja moso kutjevera nawa kutja yaa rwapyi poo karwapya okutja nao mwano umwe imwi motjihuro tjituzika uzika nao uriri oruni nao mehee ohaa ohatwamo vina vyarwe, ovandu varwe veno mwano warwe mehee veno mwano mingi mbuvezika orwiihi okutja nangarire uyenena oku okutwamo kaparsley ouyao oungirine toho ndjisira mbo, ouyao mbwi ouyao mburandwa mo mo vina mbi mbi mbitwamewa mozonyama noo mbio vina mbio movihakautu okutja utwamo aiyeta otjivara otjivara otjingirine okutja nao mehee iye ii ii imunikisa nawa noho, iyaa omwano warwe noho wokuzika orwiihi utwamo meya otwamo meya omataazu uriri oweza oo oo oo onandji indjo imwe ongara nai kuza oo oo kerii iyeta orwiihi aitjiti orwiihi orungara okutja tjiwatwamo indjo nandji ukara oweza orwiihi rwee otwamo mongwa tjimuna tjimoziki aruhe nao uriri posia ndji imunikisa otjiyaha nawa tjimuna tjimooto potjiyaha handje katjina otjivapa uriri yarire otjina otjingara nambano tjimatjimunika nawa toho tjima tji mena kutja ovandu motjihuro toho tukondjisoo. Ovina peke peke katuvanga okura pokutja mo mo mori ko ko komu komu komuhoro umwe aruheuso kutwamo vina peke peke okutja noho peno iano mingi toho vandu mbitukondjisa okuzika tjimuna `noho rukuru koresevate twarorere okuria orwiihi ro ro romaihi orwihi romaihi okutja ruu utwamo meya oo oo omatarazu uriri otwamo mo mo mezuko onyungu yoye ndjo otwamezuko otwamo meya woyeotwamo rwiihi arusuma arusuma arusuma tjirweya po po po pokupya mehee tjiwautu okumuna kutja nai katiti rwautu okuvanga okurira katiti mehee karwakukuta rukwao owoweza otirire omaihi tjiwazumbo outu okuzunga ozunga ozunga ozunga nganduu mehee tjirwa tjirwa tjirwa nyanyauka ayee imbo tjambo ookuwezako kautji otwamo mbuta poomaze wozongombe imbio vyari ovikuria ovihona imbio vyari ovikuria ovinene mena kutjaa orwiihi ndo romaihi nangae motjihuro ruzikwa noho komwano mbo iyaa, yarwe yarwe noho orwiihi tuyenena kutja peno rwiihi ndwi nduzikwa tjinonyama nao kuzoo ooo orwiihi rokuu rokuu roku braaiewa ro ii okutja utoora orwiihi rwee ndwi oziki. Tjina tjimoziki ingo indo mehee osumisa omeya otwamo rwiihi otwamo mongwa arupyi uriri orwesa arupyi tjirwazu nokupya ookutoora orwiihi rwee ndo oporisa otwa otwamo mene opaha oo onyungu yarwe ndjimo ndjimokonderemo zonyanga nokokukondera moozo mozo mozo okukonderamo ouhapewee tjimuna oumbaruru naiye nao noo no no no no`vi no nozopepere otwamo aahaa otwamo mbi ovina mbi indo zonyanga nozopepere novina mbio otwamo kunouze nai tjiwambo ookuta okuweza indo rwiihi rwee ndwi tjimuna oku oku okuzunga okuzunga okuzunga uriri ngandu tjii tjirwapyi oweza kozo spica noo okutja tjandje moziki komuhingo wo nyama nao indo tjiri tjiri rutjata naaawa ndo kaa ovandu tjinene noho veria mo mo mo mo mozonganda indo zokukaria tjimamukaria kozombanda mozondoropa noo, iyaa yarwe noho iyaa twaraerwe okarwiihi kunoka kunoka kuno kuno. Moo mo mo mo kuza ovikwae pomukandi tjimuna tjimotwamo oo oo oo oo oo oslaae okutja orwiihi rweendwi uzika uriri oziki tjimuna tjimoziki oziki otwapo meya otwako oo orwiihi otwamo mongwa oziki oo arupyi aru aru aru aru aru arurire orutaazu oporisa tjiwazumbo ookuta okutwamo kutja watwamo oumiriva poowatwamo oo oo oo omayonaesa mehee kutja uyete ko ko ko ko komutjato woku wokuria orwiihi orutaazu tjinene nao vandu mbo mehee tjinene turia momikandi nao orwiihi ndururi nao iyaa.